هاك السالفة الشهرة ممكن تروح وتيجي بس الذكاء هو اللي يظل معك طول حياتك، أفظل أكون ذكي لأن الذكاء يفتح لك أبواب واجد، يخليك تعرف تتعامل مع كل موجف بحكمة، الشهرة ممكن تجيبلك ناس حولك بس إذا ما عندك ذكاء ما تجدر تحافظ على اللي عندك، أما الذكاء يخليك تعرف كيف تدير أمورك وتنجح.